Alura la piüma a serv për scrivi, a ie l'inchiostro ëndrinta e t'la z-gnache s'ël föi e chila a scrìu